بہٕ وَنہٕ أکِس بٲژن مُتعلِق اکھ دٔلیٖل یِم أکِس کافی شاپس پٮ۪ٹھ مِلان چھِ۔ عامر تہٕ ساجدہ سمکھییہِ أکِس کافی شاپس منٛز، ییٚلہِ ساجداہن کافی تُل، تٔمۍ کوٚر سونچان زِ سۄ چھےٚ گَرَس منٛز پَنُن بٹوٕ مٔشِد گٔمٕژ، پتہٕ ووٚن امیرَن تٔمِس فِکر مَہ کٔرِو، بہٕ کَرٕ اَدا۔ وۄنۍ چھِ تِم اکھ أکِس سۭتۍ۔